Cwii nantquie na na ja jeeⁿcheⁿ macaꞌnaⁿ ntyjiiya na teiyocheⁿ tcwaaꞌ ndoꞌ ta taco tacojunaꞌ na nlcwaaꞌa ee mati cwii ꞌnaⁿ na majndeiꞌnaꞌ na nljeii tsꞌaⁿ ndoꞌ mati jeꞌ majndeiꞌnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ joꞌ ndaatsꞌa tsꞌo̱o̱xua, ndaatsꞌa tsꞌo̱o̱xua juunaꞌ joꞌ tsuu cwii nantquiencue na jnda̱ teiyocheⁿ ñetcwaꞌ nnꞌaⁿ na tquiendyeti juunaꞌ, juunaꞌ jeꞌ tsꞌo̱o̱waaꞌ jeꞌ nljeiꞌnaꞌ naquiiꞌ jnda̱a̱ tsꞌo̱o̱xuawaaꞌ, tsꞌo̱o̱xuawaaꞌ nljeiꞌnaꞌ na xeⁿ na majnda̱ na maya na macaⁿnaꞌ na nno̱ⁿnaꞌ na nnda̱a̱ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿnaꞌ joꞌ na nlalꞌue nncjeiiꞌñe tsꞌaⁿ ntaⁿꞌ yuu na ndicwa ꞌndaa ndicwa tyoquie xeⁿjnda̱ jnda̱ jeꞌ juunaꞌ jeꞌ jnda̱ tmaⁿnaꞌ jeꞌ juunaꞌ jeꞌ joꞌ tsuu nleilꞌuenaꞌa ñequio cwii cwii nnom tsꞌa ndoꞌ ꞌnaⁿ na cachi chjoo chjoo nntuanaꞌ nntꞌiuunaꞌ tsꞌom. Xuaatsꞌo joꞌ na caꞌnaⁿ sa̱a̱ ꞌnaⁿwaaꞌ macachjuu na nluiinaꞌ cachjuu na nljeii tsꞌaⁿ tsꞌo̱o̱xua luaaꞌ cwii ꞌnaⁿ na ja ñeljeiya, ñetseiꞌnaⁿya chaꞌ na nnda̱a̱ juunaꞌ nlcwaaꞌndaꞌnaꞌ cwiicheⁿ ndiiꞌ ee luaaꞌ cwii ꞌnaⁿ na tichaꞌtso xuee na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ cweꞌjndaaꞌ tiempo na nljeii tsꞌaⁿ tsꞌo̱o̱waaꞌ mati joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na ja juunaꞌ quijaañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ juunaꞌ machꞌeenaꞌ na neiⁿncoo ntyjii na nntseiꞌnaⁿya chiuuwa na nluiinaꞌ chaꞌ na nlcwaaꞌanaꞌ.